Gɔ̀lɔ̀lɔ̀ úŋwònze, úŋwò, úŋwòpo, úŋwɔlá, úŋwondo, úŋwɔlɔ̀, úŋwɔrɛ̀nyí, úŋworòwò, úŋwɔrandá, úŋwòndo. úŋwònze, úŋwò, úŋwòpo, úŋwɔlá, úŋwondo, úŋwɔlɔ̀, úŋwɔrɛ̀nyí, úŋworòwò, úŋwɔrandá, úŋwòndo, úŋwuwó. lakwúnyí, úwólepó, úwólɛ́lá, úwólendo, úwólɛ́lɔ̀, úwólɛ́rɛ̀nyí, úwólérèwò, úwólɛ́ràndá, úwólérèndo, úwóekpêpò, úwóekpêpòlakwunyí, úwóekpêpòlepò, úwóekpêpòlɛ́lá, úwóekpêpòlendo, úwóekpêpòlɛ́lɔ̀, úwóekpêpòlɛ́rɛ̀nyí, úwóekpêpòlérèwò, úwóekpêpòlɛ́ràndá, úwóekpêpòlérèndo, úwekpéelá, úwekpɛ́lálakúnyí, úwekpɛ́lá “la” lepò. úwekpɛ́lálɛ́lá, úwekpɛ́lálendo, úwekpɛ́lálɛ́lɔ̀, úwekpɛ́lálɛ́rɛ̀nyí, úwekpɛ́lálérèwò, úwekpɛ́lálɛ́ràndá, úwekpɛ́lálerèndo, úwɛkpɛ <hesitation> do, úwéekpéendolakwúnyí, úwéekpéendolepò, úwéekpéendolɛ́lá, úwéekpéendolendo, úwéekpéendolɛ́lɔ̀, úwéekpéendolɛ́rɛ̀nyí, úwéekpéendolérèwò, úwéekpéendolɛ́ràndá, úwéekpéendolérèndo, úwéekpɛ́lɔ̀, úwéekpɛ́lɔ̀lakwúnyí, úwéekpɛ́lɔ̀lepò, úwéekpɛ́lɔ̀lɛ́lá, úwéekpɛ́lɔ̀lendo, úwéekpɛ́lɔ̀lɛ́lɔ̀, úwéekpɛ́lɔ̀lɛ́rɛ̀nyì, úwéekpɛ́lɔ̀lérewò, úwéekpɛ́lɔ̀lɛ́ràndá, úwéekpɛ́lɔ̀lérendo, úwéekpɛ́rɛ̀nyí, úwéekpɛ́rɛ̀nyílakwúnyí, úwéekpɛ́rɛ̀nyílepò, úwéekpɛ́rɛ̀nyílɛ́lá, úwéekpɛ́rɛ̀nyílendo, úwéekpɛ́rɛ̀nyílɛ́lɔ̀, úwéekpɛ́rɛ̀nyílɛ́rɛ̀nyí, úwéekpɛ́rɛ̀nyílérèwò. Úwéekpɛ́rɛ̀nyílɛ́ràndá, úwéekpɛ́rɛ̀nyílérendo, úwókpêrèwò, úwókpêrèwòlakunyí, úwókpêrèwòlepò, úwókpêrèwòlélá, úwókpêrèwòlendo, úwókpêrèwòlɛ́lɔ̀, úwókpêrèwòlɛ́rɛ̀nyí, úwókpêrèwòlérèwò, úwókpêrèwòlɛ́ràndá, úwókpêrèwòlérendo, úwóekpéeràndá, úwóekpéeràndálakúnyí, úwóekpéeràndálepò, úwóekpéeràndálɛ́lá, úwóekpéeràndálendo, úwóekpéeràndálɛ́lò, úwóekpéeràndálɛ́rɛ̀nyi, úwóekpéeràndálérèwò, úwóekpéeràndálɛ́ràndá, úwóekpéeràndálérendo, úwóekpéerendo, úwóekpéerendolakwúnyí, úwóekpéerendolepò, úwóekpéerendolɛ́lá, úwóekpéerendolendo, úwóekpéerendolɛ́lɔ̀, úwóekpéerendolɛ́rɛ̀nyí, úwóekpéerendolérèwò, úwóekpéerendolɛ́ràndá, úwóekpéerendolérendo, òdèri, lakúnyí, lepò, lendo, lɛ́lɔ̀, lɛ́rɛ̀nyí, lérèwò, lɛ́randá, lérèndó, lúwó